أول شيء تحتاجه هو الأدوات المناسبة مثل مضخة التصريف أو سلك التسليك ،إذا كان الحوظ فتبدأ بتجميع المياة حول الصنبور استخدم المضخة بحركة سريعة لخلق ضغط إذا كانت المشكلة أكبر استخدم سلك التسليك وأدخل -ال- السلك فى المصرف ولفه بعناية إذا كان المرحاض مسدودا ،استخدم المضخة أيضًا بنفس الطريقة، -وحا- أو حاول تستخدم سلك التسليك، تأكد انك نظفت المكان بعد الإنتهاء ،وإذا ما نفع اتصل بفاني مختص.